E tiako rô i raha amiagnà ireto e! Tegna tsara fôgna boko izy ireto e. Nà avy akany tsy mba mizaha ilay ratsiratsy izegny amin'ny ahy, raha amiagnà anahy, raha tsara fôgna. Merci e.